Ngun ame nyi mme n bae n kua m bak ka obho nnyen ome a nse ome obhu n ki yim ejum nne kpe yot chang mmon kpe yot chang nyo a ki to se nong nnyen ome na nse a ji a ji m mme n nyǝne n ka yim ejurn nji nse ome a ki yam mbǝnghe na nnyen ome mmon kpe kpe nnyon a ki yim ejum nji e ki yam nnyen owe. Nnyen owe a ki tǝm nse owe a ki tǝn a ta ye eti se ebhu m kpo ye wa o yim ejum nna se ofu mbi tat n kagha wa ngare ka amǝt ofu mbi tat n ki jome wa ngare ka biji an nong nse a ki tǝm wa ano a ta wa eti na nnyen owa o tabhe eti nji nnyen owa a ta wa ano o ki kume ka ekpin nji no. An ekpin nji no nji we o ki kume ka nji we ka timi obhi o kpe na nne. An nong o kume ano ka nji.